हमें प्रत्येक सप्ताह बहुते घूमे के छीये। हमरा के रविवार के त पक्का घूमे के। छीये कभी देश भ्रमण हो जाय छे। कभी दुसर जाई छे एकर कोई। फिक्स नई छे की कितना घूमे जाई। छे हमरा के रविवार के घूमे जाय। छीये जब काम नई होय छीये।